Karazagna toetrandro maro fantako a: misy rirignina, lohataona, fahavaratra, de rirignina amin'ny fotoana andro mangasiaka tegna hoe mangasiaka, de lohataona ndraika le fotoana volana octobre le mafana be angalana ankanjo i, de fahavaratra le môranandro miaraka aminà kodognandro foagna isanandro isanandro.